Kua ikaviko, yaɨu vaera yande paravɨkɨ, aguiyeara ïruvareta oyembombae jeje, kua petente jeiva jaeko yayemboiya yande yandeparavɨkɨ re vaera, jaera kua ikavi, oïmevi ley reta yanderepɨ vaera